Saosisy sy saramaso e nohaniko farany, de nagnien'azy marô rehefa ahandro an'azy da andrahoy aloha eky e saramaso satria somary mare elabe igny vao masaky, da rehefa avy eo am'izay rehefa hita malemy e saramaso, afangaro am'izay e saosisy, de rehefa hita samy malemy izy da atoko eky aloha e saosiny vita igny da afangaro aby am'izay izy da hany sara e sirany.